<hesitation> Le hoe zavamagniry a maregny marary sa sy maregny marary e <hesitation> zah ndreka zany karaha hoe iny sy de fantako laotra fa raha ohatra zao le izy tapahina iny izy moko arô sady tsy mizaka sy manino fa raha maniry akeo izy de zegny tiàntena atao ananjy de rehefa tapahina iny izy de malazo de na ohatra ko hoe hoe mamboly raha tena de afindra namany de karaha malazo izy de sy fatako hoe amin'ny fotoana ina zany izy hoe marary izy amin'iny sa malahelo sa magnino iny sy le sy fantako.